جرب سلطة الفواكه مع الشوفان واللبن اليوناني، كوجبة خفيفة، كمان يمكن- يمكن تديرتجربة دجاج مشوي مع خضار مع سمك المشوي، مع الرز ال- البني كلها صحية، وتوفرلك طاقة- طاقة عالية جدا، ومنها صحية أكثر.